Ye a'ax dun nyanënbyë amaxa'an am refrigerador jue yë myëdum jën, na ku'usitëp yë y amt'so yë tyëkënyë tumbë, kap yë ti'i tyam yajmayät ko'o dun este, ko'o du'un tyunkë padëp nada mas, je jën du më jën di'im du ajtyë në kut'sidëp.